<noise> Kinu kyekinangabwira abandu abangasangana, abanyoni baghee, baghenzi baghee, nerihika lhyaghe iyangye ngi'ngye ekyingikiririrayamu indi kyekyomughasu kutsibu ryerisoma keghe ewabya iwanganakolha kustibu erilhangira ghuthi wama difendinga ekisomo kyaghu balheke erikughilhalhikira abandu abaghulinabu okwa mubiri ambwa obundi ebi papura ebya ghuwithe ghunawithwe okwa wabiha ekyo <hesitation> nekyindi ekyananganabugha indi. Sikisomo kisa alhiryo erikolha obunywani na baghezi bethu, kyekindu ekyerimbere kustibu wanganabya nekisomo beithu isughuwithe <hesitation> banywani abangakuhambako erikuthwalha okwa mibiri eyaghukowa ewanzire erikolha beithu habwerikania ndeke ekyanginalheka ewahika kea bindu ebya ghulhwe isighukighitsulhirye ghuthi wanganahikayo beithu habwe eryowa, erikolha kutsibu ekyalheka ewahikayo ekyo kye kyangikirirayamu ingye'ngingye.